וחד מן אחשן דכּריאתי היא עיד אלעיילולה פדאר ג׳דאתי، כנא נתג׳מעו אלעאילה כולהא פדאר ג׳דאתי, נשעלו שמוע נע׳ניו ולאכּלה כתע׳לי פלאכסכּאס، كنت כנלעב מע ולד ח׳אלתי, נלבסו תקּלידי ונחס בלפרח מן ע׳יר תקּלף, דכּ נהאר כיעלק פלקלב לאנהו כאן פיה חוב ואלדין ואלעאילה.